Niŋkə nə' ən mi tə'ə' kə' tew sə mi nūūnə mi daa ən nin ani ko kim rə bə mi daa re rə ani. Tew sə mi daa re nə' kim rərə ali nə' kə', aa daa gawtəl yawase al aa kə' gawkə' en odərə ryə ən bi tan nə' kaw minu. Niya pat aa yale rə. A'a' odə abə, āā re nə al, āā gaw gawtəl wawa, āā re abə aa gaw abə aa odə abə āā re gawtəl wawa haa āā nūū nā kaw enu āā gawgan. Har ba kosə, tewsə beza nəgə' sə yaru ən be zan ə ə āā renəgə kim rə ali. Gawtəl minə da al kowa nu i daa dakimi nə mari rə, ko samsəm, ko may āā daa yorə, mi daa dəlgu rə'ə, aa daa bə' giya rə. Gawtəl enə' gawtəl onbi wawa ən bi tan. Mi gawtəl minə har nin kə rayuwa mini mi daa ai. Gawtəl wombəl rə ryə.